أه كنت بعمل كده كتير بصراحة من ورا أبويا وأمي بالذات في ليالي الشتا والبرد والمطر والسقعة كنت بفضل أكيد الدفا والقعده تحت البطانية يعني بجانب اني كنت بكره المدرسة أصلا في العادي ومش بحب اروحها عشان بحس بملل من طول اليوم و بتعب من بهدلتها ومكانش ليا صحاب كتير بصراحة بردو في الفترة دي من حياتي يعني.